Karazana lasia de misy le anapahagna kakazo madinididinika de le madinidinika zany vangy ny ampesana an'iny de misy ndraiky lasia le maventy be regny andeha amakiagna kakazo le mbôla agnaty ala io si hoe ndeha agnaovana plansy agnanaovana boa boa kare de leg- lasia maventy de misy ndraiky le lasia kely ôhatra hoe andeha agnapahana aluminium a vy karakara an'zegny.